אויב איך וואלט געהאט מיין אייגענע רעסטוראנט וועלכע עסן איך וואלט פארקויפט- <hesitation> כ'וואלט געמאכט דארט, <hesitation> איך האב ליב מער מילכיגע עסן אזוי ווי פיצא, איך וואלט געמאכט אלע מינע זאכן וואס מ'קען מאכן מיט פיצא, <hesitation> ווי אזוי אלע מינע וועגן ווי אזוי מ'קען עס מאכן וועגן דאס איז איין עסן וואס כ'האב זייער שטרק ליב.